عشان تسلق بيضة محتاج حاجة تكون بتتحط على النار نحط فيها مياه نجيب مثلا حلة و نحط فيها مياه بكمية قليلة على قد البيضة و بعد كده هنفتح النار عليها لمدة لمدة من عشرة ل خمستاشر دقيقة على حسب درجة السوا اللي بتحتاج البيضه تكون بيها